بصراحة ضعف المال لما ، خاطر ضعف العمر يعني العمر حاجة مهمة وصحتنا مهمة ، باش تنجم انتي تعيش باش تنجم تواجه ، باش تنجم تخدم ،باش تنجم تقرى ، باش تنجم تعتني بعايلتك ، تنجم تعمل أي حاجة ، عمرك يعني هو لي باش تعيشو مش باش تعيش المال ، المال وسيلة باش تعيش بيها عمر باهي ، فاذا ضعف المال ولا ضعف العمر.